<hesitation> Tegna hialagna tsiny fa izy koa izy koa tsy araka ny nieritreretinareo ny tsiron'ny sakafonay <hesitation> tsy magnino amenay sakafo ze tiagnareo are ary amboarinay amy magnaraka le izy tsy mety fa ialana tsiny fa tsy môra magnano raha.